जो रेफ्रिजरेटर भी ए। अगर कोई मुझे गर्म करता है या उड़ता है। ते से तेतुक गरमी मुझ खाना बने का मन बी ना करो या सेओ तेतुक गरमी से टांडा दो करी।